﻿Kusigikiirra hamyetwaarize ekaba eroho enyuma nasaaha zinu eroho akaire kanu niturola abaana <hesitation> nti emitwaarize ekaba eroho zaaha zinu ehindukire tekyeisanaisana nk'yeyaakara obu okuba ogire ogigeresaniize habwensonga eri nkeemu ibiri, zaakubaire nyingi baitu eri nkemu, ibiri isatu. Abaana aba kara, baabaga either omwoojo nayenda kusweera rundi ki kugabura, abazaire nibo baamuseeruriraga omwiikazi rundi ki omukazi baitu saaha zinu omwojo naikirizibwa kutambura nkoku akwenda baitu enyikara eyakara neya saaha zinu nituroorra kimu ehinukire, saaha zinu abaana basemereirwe enyikara eyi baroho tekwisanaisana nka eyakara habwensonga kara omwana yagendaga owu yaabaga aswiire mumaka akuzire arugire habazairebe, abazaire baamuseruraaga omukazi then omwaana ogu obu kyaabahoga akaruga mubwoomeezi bwensi omwaana ogu omukazi yaamusigiraga mugenzi we, mugenzi we amugondeze atamugondeze yamutwaaraga habwookuba niwe aroho, kandi aba owomwiisika baabaga bamazire kutwaarayo ebintu ebyokutwaarayo kuheereza abazaire nk'okusiima so abamu baara baarabaga munyikara nk'egi baitu saaha zinu niturora enyikara eroho ﻿Ebintu nibitambura n'omwaana nakora kiki eki akwenda kandi n'enyikara enyakuroho, enkuraakurana enyakuroho mubintu bya karimagezi niturola kimu abaana niba seerra ebintu ebishyaaka kumanaya ekintu ekishyaaka ekikwiihaho kiri nakiri nibaseerra muno kumanya so eki nikyeereka ngu enyikara eyahati nebaho nungi ho kukira ey'enyuma nobu nobu haraaba ngu n'eyenyuma nayo ekaba nungi habwookuba abaanaa <hesitation> tibaabaga muno, baamanyaga kiki ekibakwenda mubwoomeezi bwaabo aba saaha zinu norola kugarukamu omuzaire tikimutwaarira bwiire baitu enyikara eya saaha zinu niturola neyeyongeraho munkuraaakurana nokumanya ebintu eby'akara kandi ahu esiisikariire niho hanu, ebintu ebya kara ebi twakozesaaga ebinyetwaaza ebitwaakozesaaga ebitwaakozesaaga mubuhangwa bwaitu nituloorra kimu nti hati byagenda nibihwaaho, kara tukaba twiine <hesitation> endingidi beikyuusa of now nitukozesa ebintu ebi okurola ngu saaha zinu ebiizire hamurembe Kandi hati kikooreeka ngu abaana entaraanta yaitu neefwa, eby'akara saaha zinu ebitaroho habwokuba twayekoorraga ebintu nka ensoha saaha zinu ebitutakyaayekoorra nikyo nkurora eki habwaaki enyikara eyakara ekaba eyine ebilungi byaayo wadde bitaitoho habirungi ebya saaha zinu baitu nikwe nkurola nti enyikara ya saaha zinu iyo eri hakire baitu obu twakugyongiiremu obukugu tukagigaarraho enyuma ebintu biri tukabi tukabiteeraho omubazi bikasemera kugamaba omwaana oraaba nokora enu ensoha gyongeremu ekintu kiti kurola ngu yaikaraho habwaakaire, eki kyakubaire kiri kilungi muno nikireka eyahati neye nefwokera kimu negenda nomunsi ezaaheeru nemanyibwa kukira enyikara eyakara baitu egi hasaaha zinu nereka <hesitation> enyikara eya hati eri haiguruho kusinga eya kara.